Gn'aspiratera zany da masinina izy io, enty mikaikitry vovoky andragno, zany hoe raha misy r'ohatra ka misy tragno zany hoe hidirako misy vovoky, da kikefa amign'alalan'igny zany izy mba ho mora afaky kokoa, satria raha ohatra ka ndre fafanao da mbola misy avao miparitaky fa iny zany izy tonga da vatagny mandalovagny igny da voakekitry aby izy agn'aby da tonga da lasa.